Kin beu boo in lin beya beu lemdu li beu sa yildi obeu biliri kin beu li dura i bob dud in geu dudsen di kou inda nah <hesitation> koda kora beu bob kodsen kou beu geu kora beu wal keuu yidta beu li beu sa ku dong’a zong kam turu geu beu seb wara beu deb kunu beu wal keu yed jemta beu jeb kunu beu wal keu yed jemta beu ma kunu beu dab yeriru beu de laru beu geu kunu ‘uuyi geu beu de laru beu geu kunu ‘uyi geu beu likunu ped beu gab kunu beu li dong’a in linyel abu lem kumu li beu sakunu obeu bilu obeu <hesitation> di kin beu neb dori beud dohbeu beuri ida beuri indo dong dong’a keu woogeu yesi boo beurau keu abura beu lem lima be yil di keu leng’ gbasikin ikeu na <hesitation> lisikin keuna woogeu aburaye kin tooh abu gab kunu libeu sa yil diri now <hesitation> woogeu obeube yebbubu dibeuri ayeta